Amaya, amathe, erihere, obukyi, esombe, ehondwe

Eribirya eryoya erifukirira kandi neribika ebindu ebihenirye namawuta awakakumba ndeke

Erikalha nabo ithwabasomesya ekyihughu ngoku Kyabya kandi kukyamabya kandi ngokuthwangasakyikolha kyikabya ngoku kyabya neribaminyisya erihera emithi nerithendithema emithi yethu

Ngabya eka inganemulembera abana baghe

Chikaleka iwakula ighunasi ekibi nekibuya omwabuyingu bwaghu Kandi iwathoka erikwama ebihanulho byakulhu

Ngakesaya ebyuma nge sisuka omwilima ebipanga omwiyonja esyo mboko ne mihamba okwi solhoma ne bithiri omwiheka

Ekyi kyikathokesaya aban eriminya ekera yabo ahabalhwire kandi nahabamahika kandi ibathoka eryighira okwasyasobi esyabakulhu niko ibaleka erithasyasisubamwibo

Thukakaya esyongoleryo ithwahemba ebitsitsi neryo ithwa thoka erithunga amasalhali kwisi ithwimya esyasolha syethu ithwasyakya

Ngatheheragho okwa kyithehero.

Erisaha eriyikopereryo eya biribanika omokigughoo

Thutholere ithwahighulha emenu wethu amunu wethu omughulhu thukathwa ebithandi, kyikaleka obuhuka obukahulhuka omwa buno bwaghu iwukathwa ebithandi ibuthaghenda omwa mwanya bukayalhwalya owundi mundu oyowangabya inali hakuhi naghu

Thutholere eryikalha ithune mubyoya buli ndambi syosi.

Thutholere ithwatheya obwiyitsotse oku bithehero byethu nuku ithwathoka erithunga amaghetse awahenirye kandi awathemu buhuka

Munowa ebitsange binene kutsibu omwamutima waghe nerithanza esimu yaghe yikalhwa omwabyalha bawe

Ngabya inganeka inganemusoma oko bitabu neri soma okwa bibiliya neri satha omupira nerikolha okwa yindi mibiri eye noka

Ekyibeho kyibi ekyangalhwa okwa mimibiri yethu thutholere ithwogha kandi thutholere ithwayihakabya amaghutha awakakumba ndeke nesyangyimba syethu ithwabya thuka sigholholha kandi ithwa syanika okwa mwesi isyuma ndeke.

Eribathwalha okwa mathendekero, kandi ithwabaha ebikayithayisibawa ebyerikolesibwa okwa mathendekero, kandi ithwaghumyabo thuthi nabo banganathoka erikolha emibiri eya bandi bandu abathekwo obulema bakakolha.

Ngahinga Kandi ngaghenda ne kanisa

Thukathunga esyopunda kwenzi esyondogoya okwithuthwalha kandi ithwathunga esyonde okwa nyama kandi ithwathunga nesyombene hayima nesyongoko

Amathendekero mwa kingwa esyoo suburu sya makingwa

Thukaghenda okwa kanisa ithwayasaba kandi ithwalya ndeke

Emisabe yikahumulhikania abandu abalhi omwasyanyuhi kandi iyewathikya erighunzaho esyanyuhi

Ebisinda bikabanika okwa syaguda imighulhu minene habwe rivunga kutsibu eriheka ebindu binene neritibitata kutsibu omwagunda nabandi bakavunga ibane okwasyasimu

Thuka lengesayagha eri ghulha esya tokyi

Ekyikyikawathikaya amaghetse wethu erikalha inanahenirye

Lyerithema ekyisukyi ekyangaletha emibwa eyanganyirya Neryo yanyilhwalya obulhwere neryumya ebighetse ebikabya ebyabiriyikumira haghumerere niku birikendibika obuhuka nerirya ebyalya ebiyonjire ebibikire ndeke eh

Ambi ithwayirinda erikolha ebyo ebikaghaliraya banyikyethu eriyitsungira omwa bithiwene ebibi erikolha ebi likendileka obuholho ibwasighalha ibune omwa bipindi byethu.

Ngeri bawathikya erihulhulha abikusa, omwani, ebitooke, neribiheka bakabithwalha okwasya'motoka, eribiheka bakabikolya hakuhi ne'nguda eyo yemibiri yathukasangana ya'balimi bakaha abandi

A hongatsumbira hakabya ihanahenirye nebyangatsumbaho bikabya ibinahenirye

Munayowa ndeke kandi namatherera abanyoni baghe naba Nyalhughanda baghe inga bamanyisya nayi kunabirighulha esimu eyerimbere.

Ahabwe embulha nene emanyumba wa bandu akathera ahabwa omuyagha munene omuyagha akabya akahitha neryo esya nyumba isyathera nawandi akasangana esya nyusi isyabiri sulha, amalima wa bandu inasenda nabandi bandu bakanasenda omwa buthuku bwe embulha kusangwa esya nyusi sikabya isyabirisulha.

Omwani, nebihimba, nebikusa, nemihoko, nebinyangwa, nebinyobwa namabese.

Pyaaah abanya yuganda abatholere ibatukambira eripimwa omundu athalya abana oghundi omwamibere ye kyikulhu ambi ibatsuka eripimwa bulimundu iniaminya obuyingo bwoghundi ngabwimene buthi ne kyakandi ambi ibayitsungira kutsibu eriyikambira erikolesya akapira akekondomu

Ekyo kikalethebawa eshombulho siki neribya awandimalhambo Ali omuchalo mwakutsibu

Erisemezibwa bakasarwaho amabunda bakabutha eribya ibaka bahikaya okwa mahosi ibabiri lhuhirira, eribahekaheka ibakabathwalha okwa ama hosi bakayabutha.

Ghuthi aleke bya akaghenda nabalengwa ababirisisikara abo nayo akendi sisikara ghuthi atsirire ahoo alebya akaghenda naboo

No voice

Ebitsibu lyerithwalhwa omwa sya ngomo kandi nerithibwa busana nebikorwa ebibi ebya bakakolha omwa bipindi byethu nomwa malhambo wabo.

Byamathokesya abandu eribya ibanemwowa okwa myatsi, kandi neryongera obutheke obwa bandu bakakolera okwa binimba.

Ithwikalha nero ithwabihanulhako ebya thwamathendi theghibwamo ndeke, neryo ithwahanulha ngoku thutheghibabwe ndeke omwa bulhambo obo, kwenzi ebya abandu abomo bulhambo bakayisunza ibakoleberwa

Eki kikathokesaya abndu eriminya amaghalha wabo ngalyathi kand ikyabathokesya erbya ibakathoka eriyirinda ndeke

Yikakolhagha erihumulikania emitima yabandu erisikira oku mukama nyamuhanga wabo

Thukabasomesaya emibiri eyithe ya bwenge nga eyebyalha, erilhuka emikeka ne'bibo byangawathikyabo

Eribaha ngakeriria abakabulha akerirya eribaha othukyimba thweryambalha, nabakasondekanaya eherikesya eribaha aherikesya

Ekyisomo kyikaleka abana ibakulha ndeke kandi kyikaleka abana ibathunga esyangeso esiwene, kyikaleka nemibiri iyabanika.

Kikawathikaya abandu eriminya obuyingo bwabu ngabwimene buthi kandi ibathoka eribya ibakayirinda

Abandu bakatukangiriraya emibere eyuwene okunyamuhanga ibatuhumulikania omughulhu owe birito neritusanganiasangania omughulhu thuli omwabirito

Ngabirayayu, inuthangiriramo amaghetse, inakokotya ebithumbi, inasesako ebitambara.

Ngaghenda inalebya banywani bayi kandi inasoma ebitabu byayi

Abembembetya bangakanyirirya ekyisomo, erihimba amathendekero mangyi erithoka eryongera okwa kyisomo.

Obulime esuburo ne mibiri ye byalha

Okwa maradio, nokwa kathuthu nokuthulirana noku masimu noku bungirana

Ini ngendi mughanyira kandi inamughendako lyolho-lyolho kandi inamu muhabulha erimukangirirya ekyibuya ekyerighenderako

Erighabira abathawithe ebyalya, eribaghabira ebikyimba, neribasomesya ekinywa kya Nyamuhanga, neribasomesya eryanzana omwa kyipindi kyethu.

No question shown

Obusara, esombe, ebihimba haghuma n'ehondwe

Eryambalha ebinkyimba ebirithohire nerinywa amaghetse awahuhire

Omuthambo oweripimishya obuyingo obulimoghulho lyeriminyerera omundu ngimene athi omubya amaghalha Kandi ngangayirinda athi amabya iniawithe amatseke

Bakeghirayo emitse mibi ngerinywa obwabu eee erisingira obutswatswa nerithunga amalhengekania mabii